یخ وهلې یا کنګل شوې غوښه باید مخکې له دې نه چې په مایکروویف کې پخه سي باید د هغه یخ لیرې سي، یعنې په ګرمه هوا کې لومړی کیښودل سي تر څو یخ یې لیري سي او عادي شکل ته بیرته راوګرځي او وروسته د یخ او اوبو لیرې کولو، د، ن، نه وروسته هغه په مایکروویف کې کیښودل سي او پخه سي.